غنفضل نكتشف الفضاء حيت غيكون مغاير بزاف على العالم اللي كنعيشو فيه و غنكون قريبة للنجوم و الكواكب غادي يكون واحد الجو زوين بزاف غادي يكونو بزاف تلحوايج باش نكتاشفهوم غادي نشوف واش كاينين كائنات فضائية تما غادي نطير فالسما لانه ماكايناش الجادبية غادي نقدر نطير بوحدي هذا حلم اللي كنت نتمناه ملي كنت صغيرة